Karazan̈a bonbon eky e, azalahy! Bonbon shôkôlà, bonbon pistasy, bonbon karamely, bonbon sisety. Ery bonbon jôky e, pekto e, avy eo irô bonbon misy shingôm àby io.